ویلچیر هغه ډول څوکۍ ده چې ډېری یې ناروغان کاروي. ویلچېر هم خپله اتومات ځي او هم یې نور کسان چلولی شي. ویلچېر واقعا له ناروغانو سره په تګ او ګرځېدو کې مرسته کوي. ډېری هغه کسان چې وزن یې ډېر وي هم په ویلچېر کې ګرځي خو دا ښه نه ده ورته. ملول کسان هم نن سبا له ویلچېر څخه ګټه اخلي.